<noise> Tin da akan ko onze ki wo'oto wo'oto e kele wo'oto e kele a de'ai te bu saboda ke wo'oto kele ki raɓadduwaro na andi duwaro kuma mara duwaro mara ede sanna an te ede wai yee eh te aboi ta tebu na esanko te ko ka eka budi ke isa ko buɗɗe sanna ko e dezi te dezi yadda madadi yo a saka wo'oto kennan kullum ko wo'oto kullum ko wo'oto dole ko sake dezi te dezi ko ti na te yadda ko kola zeni aka wallikko madadi saka wo'oto kennan duwaro anfani dezzi kennan duwaro duwaro nako raɗanko duwaro ku dutu sannan ku dutu doltu na ko da nanako kuduku shamfe na ko shanfanko ku esi ku dezi ko haktata kele asaliko kele aren unzi kai se ma. Inne sauki baya ki bo gabi arfe nagu na wana go ganu ar kar kuzan ko ye si agoma kuto andi sauki mor bu han bu kuto a gomma kaki leyye sannan a kas ham na ko daf ham duwaro ko ki shehiri guho ko jule ko jullen ɗina mi sannan ko zekkelenɓi ko gomki teke bu damatiko tafɓa kanni ko kaz dezi ko malɗete nako ham ko nam so ki ko nam no soki ko hattatena nako hartete sannan ko dub ɗaɓa kashau aka to, te dezi e gargajiya dete bu ai yadda yo riya ti sa te tin a onzi toke mu lada tebi ade a tebu ki waina, waina kaba nako ki mor amma dezi a ina kutu yadda dezi deze hasheni zei ashe te hai bu shete duwaro, duwaro duwaro duwaro a ga'ete ba, ba gayenko sana'atu dezi ye ko enin milla ki bo dawaki monde a se fe haɗe na dezi andi kwano bolo shi hafti ti dezi wakka shi ngamititi ngoyi ke tina. Har shi onan yoto duwaro andi amfani sosai ede andi anfani sosai yadda milla mu ako mam mekshi mak onzi anko mini ke mu ina arai yo su ye ke mu shutan ki mullamu zuni hatte dezi se ke'e saboki dezi na ko wo ko te hasheni zei haibu duwaro koti na ki daɓa kashau anton wo'oto shine a ton wo'oto fa zei dezi andi yo bolon bu yadda yo enko kashau ko ina dezi eh dezi <hesitation> mamekshi tin aso miya ishe dezi ina dezi yadda onanko amsa dezi to wo'oto mo onzi ba milla kanso yoto mu mon dezi bu amma dezi damman tin ashe anfani nako woko te ko se te ko woɗeteki ɓedniba ki babaɗi bu tau wo'oto beɗi. Yau wa shete beɗi dezi ye ko na ko wo ko te ko be ɗiye babaɗi sannan ko kolte kutai yoto ma shellu kubu nu kanni yoto ishellu ma gobro kanni yoto shellu ma gobro kanni dezi maso min me nan ko atom wo'oto dezi shi ne zei aton wo'oto a yadda ana ko ka bezi tene wo'oto duwaro a <hesitation> in lakri na ko'oko lakri na kowo ko ka to mor kato ki kuita.